A're wu' nyiam a'bue wu gba gbal, a'bu wini le' be'fuorong a'abu wa'pi pie be' nyen a' bu' e' tchoni-tchoni' tche wu' nyiam a' bua wu' ri le be' fuorong a're mpie, mpie a' lie-lie le' bu' nyiam a' bu le-libie and bi' nyiam a'ani le-libie a' be' bi be' fang mpie le' befuoiong abe a' lie-lie' le be nyiam a'pie'piel, wu' nyiam le kitorr ba'nkap mpie e' tche ami yeli mlie, apie-piel wu'nyium abua nyi bibel binyiam ba' nyiam nyem ayi be'kuo bu nyiam mpie apie-piel a've, bekwe e'hehe, le' butung, wu nyiam a'bue nyi bu m'bi tche mpie a'fe ki mal opielo ke-lewa wu' nyiam a're ki' toir mpke apie-piel and ke'tou ke'ri' le bagbalo! e pen-ti penu e-re ye a'be e penu bi nyen, ke' ma ise telo nyee! Kekel nyen a'yi we openeh ke shen bi tchem kuet ke ma' vue le iji ayi' kpo, la' ba keiri dzo. dzo ki e'yuel, ke' o'yuel e'ri o'fen kwe ke fen fen nyuam, e' fe le, openu-penu o'lue o' she n'yi shen bi thcem omako o' mi dzang, but le aba, la aba ofi kei-kei ekj le okelo le oke le okelo le' even le e'nue e'ri dzo dzo dselo ke'lon keje fe e'fe tche kiige fe, ki'ri'nu puat, o'fi kelo, o'fi kelkel e'ki le okelo. Ami'shero le nyenu n'tuen-tuen mi'hesh mmaki nnu, le’ nfu akpr-kpe a'tche wara be'kekel a’ go’ ka nne'nu a'war'ka be'ke'kel n'lue ntap-ke le’ e'kuo e’ he e’ pia'le n'ruo'le tche mpir a'ri'ri lr’ be'gbulo a're a’ kukuo mom e'she a'tche wara be'ke'kel, a'wara n'lue ntap'ke a'ma'ki nkenu’ amaki n'kenu mna’ ma’ ma’ a'ma nyibù a'mi piel n'tekpe e'bel a'bu'ro, mma dzang be'nyen a'bi be’ pie n'ruo tche mpie a'ri'ri le, be'fuorong a'buo-buob be nyen bie, mpie a'fe be-nyuam eh ko'oi ke'ke'ke e'he gbe'le mpie a'ri o'le e'he, nyi a'yuor e'we a'chuki, a're o'pie e'he ke’ a'yuor le be'fuorong nyi a'your e'we a'chuki, ye bom e'’ be'be'me be'rue tche mpie e'ha a'fe ra, a'fe ra tche le'bong? o’ ma le’ libie, o'riki lue libie mpie a'tap kwe le ekuo o'rue, a'she bi tchem a'shen bi tchem o’ dzang kii chi batal otuop'ke, a’ lue a’ tche yuor le’ litch, o'buan o'ri ke ehe yueyuef a’ mi lue be'ki wukuo olia a'mi lue nyen a'yi kpe o'pielo yi yi e'fe nano nyi, si mkpe n'kalinu kalo tche o'yu yuor le mpie, ka'ki kie belie o ke o'biem ke’ a’ yu’ ro le e'toh ma’ le’ le’ libie ma a’ le'le'libo kan'kan nten, o’ ma’ ma” le a're o'riku ma'le Nnten le he le le he le, a'akel e'we kel le ke'suom a'bibi tche libie li'tutue a'lulue a’ lap-kue mpie a'ri nyen a'yi e'sha li’ she, e’ ri le m'buobo a're mum e'she, e'sha li she mom e'she, be'nyen bi ri puat a'be mpie a'pie a're mom e'she